عشان نلقط صورة كويسه لشخص فيه شويه خطوات بسيطه احنا ممكن نعملها، بالنسبة للإضاءه مثلا فأفضل اضاءة هي اضاءة الضوء الطبيعي فنحاول نصور الشخص فيه ضوء شمس غير مباشر زي جنب شباك او في الضل لو برا وبالنسبه للخلفيه فنختار خلفيه بسيطه تكون هاديه مش مشتته عشان الشخص يبقي هو العنصر الاساسي في الصوره